Yo creek re' taqee' kotaq sootz' porque la kotaq sootz' kiropana chaq'ab' y are' kiwa'a reh kik'ux reh qa'sa chi wach kotaq chee' re'aka reh chaq'ab' kotaq sootz'